هو زما خوښیږي چې نیکټايي وتړمه <hesitation> البته زموږ شاو خواته هم خلک نیکټايي تړي خصوصاً په محافلو کې یا رسمي مراسمو کې یا هم دفتري غونډو کې ټولو کې نیکټايي تړل کیږي. مختلف ډولونه لري چې زما یې هغه ساده نوعه خوښیږي، آسانه تړل کیږي.